<hesitation> To haala lewru ogos ɗoo warii kam, walaa ko mi nuumtoto bannda ɗuuɗal ndiyamji. To lewru ɗoo nanngi, koo toye feeway, koo to babal pat naaɓay, ndiyam dow e les. To a wurtoto, doole a wurtodo e leemaaru koo e leeda ndiyam, gattoɗaa paɗe rooba.